E karazane fikafika amigne fanaova tonon-kena mety sara: magnano, tapatapa aloha ny hena; avy eo mitadia ohatra hoe epice magnano akô hoe sakamalao, poivre, de tongolo gasy disany da afangaro eo! dignasa eo amigne asasa-kadiny eo izy! da aisy ame lafaoro na sy haiko ze itonoa anazy eo mety hoe: fitonoa masikita io da atono da masiro izy amin'igny.